Nshotunehe, nshotunehe do owuso no mun nwwa alago ni nkyi bose ifu ka alago ni nvogya ko obi, nvogya ko obi, nwwa alago kuma nshotunehe do owuso no yun wa alago ni ene hin wa alago, adan wa alago, obo hin wa alago, osumoku hun wa alago ayi ni nki ya mani ki ba wa alago so owoza kotunehe na mun wa alago ni kwa da bi mun wa alago lo, abi mun wose oye, nbyi ya kwikye iyun wifu ka alago amma owuso kpinu hin oya amun ifu ka alago nshotunehe nshotunehe, nshotunehe do owuso ni nwwa alago ni alago, nwwose ni ami ya yo-ya yo ni nyya kon ni alago kyi wose nami ya nwanyi kpanu lo ni alago wo ose kenen kpada hin ifu kishinye nwwase ni nyya kose ka alago kwun yifu konya kikpo epa, kene, nyya kose ka alago nyyawu kikpo yawu yaga, nyya kose ka alago. Nyyifu kogya naba yewa tumoko she modo ka alago aba yo ngmo, nyya ka alago ana yin ngmo to so oji ni nyya leba kose hin? Ose oye ba yinu ko wani, ami ga miya washe oya yiwu lo ai ami wiyun wa alago kwin yifu kogo kikwu, nwwa alago kwun yifu kinini inini nwwa alago ebe nye hin ni nyya ga, npya abore, npya boshe, npyitikpi npyohobu, nwwuche ya ga iyawu kikpo hin ma ya nuna mun wa alago pin yaga ma ashe man yaba ma kwo na wa alago, iyawu kikpo hun ya nuna do mo wa alago lo so ami kwun yawu kikpon ya ga, ama mo eh owa alago pin yoma to nshotunehe do owuso no yun wa alago ni kwun yifu kinini inini nyya ka alago alago kuma nyya yo-n-nshotunehe ni nwa alago kuma alago wose ni ya ke ka ko da hin byo nyya tigiga byun ya tigiga kayi lekeke kpanu oni alago wose ni nyya ka nyya nwanyi ni la lo alago wose ni nyya ka kwun mayi hin, nyya yi ta tagye dawa anawa ma ni gbawoza nwwa tobo hin ai, obo hin, ngbose ni oyi tota tagye obo hin ni mada hin ni ma ya ka alago, oya t-ya wigye okunu ka alago, ya tigye okwunu ka alago mamani oni ami kyi ya tigye okunu ka alago. Nkgi ya wigye okunu ka alago ngga tanu, obo, nyya yimu ko wigye okunu ka alago, igye shishini ndo ya wo ma amo ano fu, to ogye mami ma nkpo vebe nu lalo alago nu na ka ikyeni owukyi ya wigye ni, igbenun nye ma nyya wigye ka alago dede byanu ya wo oni byawigye kaha ka alago, not igye ko misho, igye ka alago kawo kawigye ko-kishi koz-ko-koya rore kwikye kishi ko kamiri, kwigye kishi kawo-kiwagwu igye ka alago kwishi-igye kini aba wigye ko-kikpikye naba gyi-gyoba ni, gyigye anu pini ngyishi la ahaka, nshotunehe, nshotunehe do owuso no yun wa alago kuma nshotunehe nyya ka alago, alago yokunun ko koka nyya ka alago gwebe kashi ta, nyya ka alago gwebe ko koka nu ta nyya gebe ya tyaba ya leba kiyun mun wa algo lo lo nwwa alago ohobun, itikpin wa alago gebebenye hin nin ga nwwa alago ebebenye him ni. Kuma npya, nwwa alago, kuma nyya shotumehe do owuso no yun wa alago ni.